Amiko manokany aloha laha ohatsy hoe misy ketriky may mirekitsy agnatin'ny lapoaly, alaiko tseky aloha gny raha may igny, lafa afaka igny aloko rano am'izay ny lapoaly emb- ambesako ho momoky, momoka am'izay iny bakeo vao kosehiko hialan'ny raha nire- nirekitsy taminy tao igny.